Sirilanka pegua reta jaeko jou picante jare irü mbae täta omogegätu reta jare oyapovi arroz jare curri jei supeva jaeko omboyea reta salsa koko ndie chufleis jare plato jotar jareye kutu moki jei supeva retano jae jokua jaereta ma jegätu jouva